Pi fari vùgghiri 'n ovu basta pigghiari l'ovu e mittìrilu nta na pignata cu acqua càuda. A sicunna di lu tipu d'ovu ca si voli ottiniri, duru o menu duru, si fa vùgghiri l'ovu dintra l'acqua pi chiù o menu tempu. e accussì si fa vùgghiri l'ovu.